මම සතියකට <hesitation> කොපමණ කෙටි කෑම <hesitation> පාවිච්චි කරනවද <hesitation> ඒ වල ප්‍රමාණයන් කොහොමද කියලා කියද්දී <hesitation> මට කියන්න තියෙන්නෙ <hesitation> මම සතියකට කෙටිකෑම <hesitation> කඩවලින් මිලදී ගැනෙනවා හරිම අඩුයි කියලා. මොකද මම <hesitation> ශරීර සෞඛ්‍ය ගැන හිතන නිසා <hesitation> හරිම අඩුවෙන් තමයි කෙටි කෑම <hesitation> ආහාරයට ගන්නේ. නමුත් ඇත්තටම <hesitation> මම සතියකට දෙවතාවක් වත් <hesitation> හවස වරුවේ <hesitation> තේ බොනකොට <hesitation> කෙටි කෑම <hesitation> ආහාරයට ගන්න <hesitation> ගොඩක් ආසයි. ඉතින් ගොඩාක් විට <hesitation> මම ඒ වෙලාවට <hesitation> ගන්න ආහාර තමයි <hesitation> කිඹුලා බනිස් <hesitation> එහෙමත් නැත්නම් <hesitation> ටී බනිස් <hesitation> එහෙමත් නැත්නම් <hesitation> මාළු පාන් එකක් <hesitation> නැත්නම් එලවළු රොටියක් <hesitation> එහෙමත් නැත්නම් <hesitation> බිත්තර යොදපු <hesitation> රොටියක්. ඉතින් මේ වගේ ඒවා තමයි <hesitation> මම <hesitation> කෙටි කෑම විදියට <hesitation> සතියකට සාමාන්‍යයෙන් ආහාරයට ගන්නේ. ඒවා කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද කියලා කිව්වොත් <hesitation> ඇත්තටම මම ඒ වලින් ගොඩාක් ආහාරයට ගන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් එක බනිස් එකක් <hesitation> එක රොටියක් වගේ තමයි <hesitation> මම <hesitation> ආහාරයට ගන්නේ.